نفضل الطبخ في البيت <hesitation> لأنه تضمني <hesitation> الجودة، تضمني الطعمات والنكهات اللي تحبيها، أكل البيت أفضل من الوجبات السريعة أو وجبات المطاعم، لأن أكل البيت صحي أكتر <noise> وأكل البيت له نكهة خاصة.